L'aspirapuver a serv për pulidé për tera e cuindi al a dë spasule suta che a cöiu tut lë sporch ch'a ie sël paviment, pöi a pöl anche servi per aspiré d'fughe cun ël tübu opüra a pöl servi anche per pudé aspiré dë licuidi se al e 'n'aspiralicuidi